തേ ലുപു രന്ഗു അന്തേ ന കു ഏവി ഗുര്ഥു കു। <noise> വസ്ഥയി സുബദ്രത പവിത്രത സുബ്രമയന। ദുസ്ഥുലു അലയലു നതുരല് പചിഫിചതിഓന് ശന്തി। മരിയു സ്വേഛ പവുരലു ശന്തി ഗുര്ഥു പ്രശന്തത। പേല്ലി ലു മരിയു സമ്പ്രദയമ് വേദ്ദിന്ഗി ഗൌര്നു। പവിത്രമയന വേദുകലു ഹേമ മരിയു ഛലികലു। മന്ഛുപര്വതലു വിന്തേര്വഥവരന ഖലി പേജ്। മരിയു കോഥ ആരമ്ബമ് കോഥ അലോ ഛനുലഥു। കോഥ പ്രഏഹനമ് മോദുലപിത്നി കി പ്ലയ് മുതേ। സേത്തിന്ഗ്സ് ഏ ലുപു രന്ഗു നിധരന്। <hesitation> ഗുര്ഥു കു വസ്ഥയി।